La pahqanik ke nakab'anam cha wehchin hat taq ak'ach bieen porke la taq ak'ach nkib'an reconocer taq winaq taqee' porque qa'sa mood nb'anara tratar va por ejemplo han wula naq janaj sa niwak'aach naj pach entonces han loke ni'an naq reh es ke niye' naq sariwa' entonce cuando han nire' riwa' reh nriqap rat'alii niwach verdad entonces nriqap mas ke todo cuando han kinchila qah riterab'aj qahriterab'aj qahriterab'aj y ya despues nrichap maas ke todo cariño wahchin han porke reh tz'oo' qahrila' cha va entonces si la kotaq ak'ach